Carana tosi mabbissa wajukiq, ipake mappake jari. <hesitation> Pammula-mulanna malakiq uwai itaro ri katoangnge atau ri pantengnge, <hesitation> nappa yala manengngi pakeattaq atau wajuttaq ya marotaq e. Na furana sadia uwaiye icampuruq ni sibawa sabung, engkana sabung untuq <hesitation> mabbissa waju icampuruq rilalenna uwaiye narapi mabbusa. Na narekko purani mabbusa engkatu alaq-alaqtaq alaq-alaqna ya biasanna tawwe mappake sikaq. Na yetu sikaq etu napake tawwede untuq paccingiwi <hesitation> ero marotaq e ri lalenna su- <hesitation> wajuttaq atau <hesitation> sularaqtaq na enaro onnaq uwaiye aga senna <hesitation> sabungnge <hesitation> i- ripat- <hesitation> ita- itaronni <noise> ri <hesitation> <noise> wajue atau sularaqtaq. <noise> Na purana erodo, na itellessi ri uwai mabbusae <noise> ero onnaq uwai sabungnge purana itelleq ri <hesitation> purana isikaq nappa itelleq ku ki sabungnge iperraq si iperraq si narapina metti uwaina <noise> purana metti uwaina. Ipattamasi ri uwai mapaccingnge, na biasanna tu tawwede taq bekka tellu napegellori atau bekka tellu nasullai uwaina narapi sia lenynyeq erodo busana. Narekko lenynyeq ni busana na dettona gaga uwa- uwaina tettiq-tettiq nappi oddingngi nappaki pappesauwi yasengnge massessaq. <noise> he purana erodo jokkani rinangngi ri akkerinangengnge, he jadi enaro carana <hesitation> massessaq makkeguna ipa- jari mappake jari. Jadi <hesitation> ye manenna ro onnaq <noise> cara-carana mappammula ipabbusa uwaiye kusa- sabungnge ku uwaiye narapi irinang <hesitation> ku pangessode atau yessaui